راهي دراسة التاريخ من أهم الحاجات المواد اللي لازم يقراها الشاب او الطفلة والمتمدرسين معناها على خاطر ما كاينش مستقبل بلا ما يكون كاع عندنا تاريخ وبلا ما نعرفو الأخطاء اللى غلطناهم في التاريخ وبلا ما يكون عارف الإنسان كيفاش كان الماظى بتاعه الماظى بتاع الدوله بتاعه خاطر التاريخ هو أهم حاجة.